Abaana baitu nitubaasa kubeegyesa ahabwebyentuura y'abantu turikubagambira okugira emicwe nanokumanya oku baine kwetwaza omu bantu kandi tukaba tukabashoboororera ha bintu birikufa omu byanga byaitu

Hariho karoti ekihaaza, emiyembe n'obutunda

Ebijwaro byangye ndabiyonja ndabyoza ndabigorora ndabita aha mushana kugira nyite obukooko

Ni kufuhirira ebihingwa byabo kandi bakata ebintu omu musiri ebiratanga enyonyi hamwe n'efukuzi

Bizenesi zikabanza zaakinga of course ebintu ebyabire birimu ebimwe byasiisikara kuza kugaruka kuza ku rizuuminga ebintu bikaba byatukirize amaani ababire biine business zaabo na abantu b'okugura ebintu bakaba bari bakye mbwenu bizenesi zoona z'afafatikana mbwenu kuza kugaruza ebintu ahaiguru bikaba bitanguhi.

Ebitongore ebitari bya gavumenti byaba biine emirimo biragiha abaana omu kyaro eki birikuba birenda kukoreramu.

Nitubahirikiza eki barikugamba tukigyenderaho tutaabahakaniisa.

Amashanyarazi ku garikubura omu kyaro kyaitu, nitukoresa etaara egi ey'omuzigo narishi tuhemba etadoba hamwe naza kando

Turahinga emiti ninga obumwe twoosye n'ebishaaka kugira ngu obunyaasi obundi bumere.

Ni kirungi kwega aha ntuura z'abantu baingi ahabwokuba kiratuyamba kubeera n'abantu b'emiringo ezi tarashushana

Amashomero gaabaasa okugumizamu gakaheereza abaana abaine oburema emyanya omu mashomero okugira bakaagira omugisha nigwo gumwe n'abandi

Ekyanga kyaitu kiruma abantu bashoborekire, tihaine ekibarikugambaho shana waajwara empare ezicwekire ezi barikukira kweta damegi

Tushemereire kumanyiisa ab'eby'obwerinzi kandi tukamanyiisa abategyeki b'ahakyaro kugira ngu bareebe ekyokukora

Obuhabuzi obundikubaasa kuha omuzaire oine omutabani ori omu kakungu ashemereire kushitama n'omwana we akamushoboorora akumugambira aha bizibu kandi ebirikubaasa kuruga omu kakungu hamwe n'emicwe mibi erikubaasa kuruga omu kakungu.

Abazaire baragamba n'abaana babo babamanyise aha buzibu bw'okuza omu kakungu kiratuma abaana bayetantara akakungu.

Naaruha ndabyama nainga naabe kugira ngu nduhuuke nainga mbone okuna naashemererwa

Okwegyesa abaana abatari barema oku bashemereire kukwata abarema hamwe n'okwegyesa abarema oku bashemereire kutehwa amatsiko bakabaasa kushutama n'abandi baine busingye

Ediini eyambire abantu kureka kujwara busha ahabwokugira ngu abeebembezi b'ediini baraguma bareehanangiriza abakazi n'abashaija kureka kujwara ebitaraheesa mukama ekitiinisa.

Enju n'ojikondoora ogisumuura burizooba kandi abari kutahamu batatahamu n'engito zigubire.

Ebitongore by'obwegyesi hamwe n'ebibiina by'abahingi nabariisa birareteho emirimo omu kyanga kyaitu kugira abantu barabaasa kukozesa emikono yaabo kukora ebintu barikwenda betunguure bataategereza emirimo ya zaa ofiisi.

Ekyokurya eki ndakunda munonga n'omuceeri kandi naaza naaza kugutebekaniisa nimbaza mpemba esigiri, esigiri yaaba n'ekwata nimba ningutoorona nabwanyima ngwoza naaheza ngutereka ahari sigiri naaheza nguheereza akariro kakye gwiza nigwomooka bwanyima naaheza kwihura ntandika ndya

Eby'okurya bimwe nitubita omu furigi ebindi nitubita aha kashana kugira bitajunda.

Okugumya omuntu ori mubusaasi nk'orwokuferwa omuntu weeye hamwe n'oyine obusaasi nkobworwaire kumutwara omu eirwariro.

Ninteekateeka ngu nikikuru kugira ngu mumanye oku mwemereire omukazi n'omushaija mukuume obwesigwa reeru mukagyenda omu maisho n'omanya mwamanya oku mwemereire nimwekuuma mukundana haza n'eka yaanyu egyenda gye omumaisho

Ebitari, ebitongore ebitari bya gavumenti biraha abantu emirimo bira, bayamba n'okubaha za buzineesi kubaha esente za kapito

Nikiruungi omukazi n'omushaija kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira bamanye oku amagaara gaabo geemeriire.

Abakaazi barabaasa kukora emirimo etari emwe n'emwe nk'okuhinga ebihingwa omumisiri hamwe n'okutandikaho za bizinesi nk'okusiba amashokye hamwe n'okuguza ebintu omu katare.

Gurabaasa kutuyamba aha kuhabura abantu kugira emitwarize mirungi kandi abantu bakagumizamu baratuuura omu busingye.

Okubagaruzamu amasiko turabeerekyereza abandi bantu ababaire abantu b'amaani kandi nabo baabaire baine oburema burashwa n'obwabo kugira ngu bagire amaani g'okwega.

Ni kikuru munonga okukyendeeza kunywa shukaari omu magara gaitu ahabwokuba neebaasa kutureetera endwara nk'eza shukaari omu magara ezakutureetera twafa juba

Korona ekatuma bizineesi nyingi zimwe zaakingwa kandi n'abandi amagoba bataashuba kutuunga agu baabaire batunga

Ebitongore biraaha abantu emirimo birabaha za kapito nk'okushanga barabaronderamu akatare akatare k'okugurizamu ebintu byabo bibine ebi ba ebi basharwire nainga nka amatungo

Obwegyese buratuyamba kumanya ebitutaramanya

Twareeba omuntu aragyezaho kurahura omurema, tushemereire kumuhana, akarekyeraaho kuguma arateganiisa abantu aba batereebaasa.

Ni kikuru munonga omuntu kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira amanye oku amagara geeye geemerire hamwe n'okutunga obujanjabi

Nibombeka amakorero agu abantu b'omu kyanga kyaitu barikubonamu emirimo.

Ebijwaro byangye ndabiyonja omu miringo nyaingi nk'oku byoza hamwe nan'okubigorora kandi bikagumizamu birashusha gye nanaabijwara

Omuntu ou orikwesiga yaakubiiha, nikikurabanisamu munonga omu biteekateeko ahabwokuba nooba otarikuteekateeka ntu omuntu nk'ogwo naabaasa kukukora haza yaakikukora, orikumwesiga, nikikuteganisa munonga.

Obwegyese buyambire abantu ku kugira amagyezi, nan'okugira emirimo okatunguuka

Nitubaasa kureeba ngu ekinaabiro na kamina byaitu n'enyonjo, turikubyoza, turikukozeesa amaizi garimu magiki, hamwe na rikwidi soopu.

Nikiyambaho aha kukyendeeza aha bakazi abataine bashaija, kandi bumwe nikireetaho entaro ha mu maka.

Ebintu ebiri kukira kuteganiisa abaishiki omu mwanya ogu, n'okuremwa kubatwara aha mashomero abaziire baabo b'akaremwa kubaheera ebishaare omu mashomero, ekyo okashanga kyateganisa abaishiki.

okwekyebeza butoosha kirayamba muntu kutuma yaamanya oku amagara geeye g'emereire

Eibura ry'emirimo ritumire abantu baayanga eihanga ryabo, baateekateeka ngu emirimo eri omu mahanga agandi baayiruka baza omu mahanga g'aheeru.

Ni kikuru kunaaba omubiri burizooba kwenda otahumura kubi.

Obwegyese nibutuma abantu baayega emiringo y'okwerindamu endwara zitari zimwe na zimwe

Emitimbagano nka shoso meediya eresire obutabanguko omu maka ahabwokuba bamwe barangana ahabwa za mesegi za waatisaapu nainga omuntu omwe yaaraguma aha siimu munonga kiratuma omuntu atamwesiga.

Ni kikuru munonga omushaija n'omukazi kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira kutangira abaana abu barikwenda kuzaara nyensya okubatangira kutunga akakooko ka siriimu.

Omwebembezi ashemereire kukwatanisa n'abantu kureeba ngu ekyo kizibu kyarugaho omu kyanga kyaitu.

Abaana baato bashemereire kwegyesebwa ebikwatirine n'akakooko ka siriimu kugira bamanye oku baraketantaare.

Okutema emiti kuratuma kuratuma enjura yaabura na omushana gwajwa munonga ekiratume obwire bwahinduka

Ebizibu ebi abantu barikubugana omu bwire bw'enjara nink'okuremwa kuza aha mirimo yaabo ahabwokuba abantu abamwe nibaba batakubaasa kutambura omu njura barikuza aha mirimo yaabo oshanga emirimo emwe n'emwe etaatambura nk'oku yaaba eshemereire kutambura.

Abantu omu byanga byaitu tibarikutunga gye kanyabukoryo ahabwokuba enkuuto nimbi, kandi n'amarwariro maingi emibazi ni mikye.

Ndabaasa kuhabura abaishiki abaratwara enda bakyari bato ngu beetware kandi bagire obusingye, bataakora ebikogwa nk'ebyo aha myaka mito ahabwokuba baraba barikwita okubahogye kwabo mubiro by'omu maisho.

Kwekyebeza butoosha noobasa kumanya ekishobire aha mubiri gwawe, omanye n'endwara ei orwaire kugira obaasa kugirondera omubazi bukiri kare etakakuzire omubiri gwawe

Tutaabajuma kandi ebi baratugambire byona tubikore

Omwebembezi wangye ashemerire kuba ari omwesigwa kandi ari ekyokureeberaho kirungi omu komyunite ei arikwebembera.

Amabanja g'esente nkye garahwera abakazi kutandikaho bwa bizineesi bukye obu barabaasa kwihamu esente ahabwokuba ziraba ziriho amagoba makye

Obwegyese burayamba abaana bato kumanya ebiragyenda omu ihanga nainga nkoku baraatwarize abandi bantu nainga nkoku baraayebeiseho

Kwetantara kunuunka kubi aha gaati y'abantu kandi kureba ngu tiwaashusha kubi.

Abazaire abamwe baragumirwa okuhikaana n'abaana baabo ahabw'emirimo eibarikuba nibakora kandi kireetera bataabugabugana n'abaana baabo ahabwokuba nibaabataine bwire obw'okubonana n'abaana baabo

Nitubaasa kuguma nitwakura abakaikuru n'abagurusi kandi nituguma nitubabuuza aha nteekateeka yaabo aha bintu bitari na bimwe reero bakahurira ngu biine omugasho omu kyanga kyaitu.